بفضل السفر بالسيارة والقطار لانهم وسائل مريحة بالنسبة لي ومن اكثر وسائل السفر امان واقدر انام فيهم بس الدراجة يعني مو الخيار ال-الانسب للسفر بالنسبة لي ما احبها ابد واعتقد اني ما اقدر اتحمل اكثر من نص ساعة فيها <laughs>